E alura cuandi ün al a la freu pìe ël termometro e lu büte sut al bras, staghe li trancuil cume ën puciu li sël sofà o ënt ël let, spete che chiel, spete sinc u des minüte che chiel a pìa la temperatüra e pöi t'la leze e vëdde se al e zura ai tranteset gradi opüra su opüra s'al e ënt i tranteset, se las pi dë tranteset e mes al e përché l'as pìà freit e l'as la freu